aku lebi senang keta hang wortel ai hang wortel ho toe ma danga gelang rabun mata. Ai aku eme lako le wie toe ma danga ita laku salang, hitu tara nggo aku gah laseng hang wortel, hang ute picai, ute saung ndaeng hitu di'a keta manfaat kut one weki dite. Aku hang wortel picai agu saung ndaeng mungkin neteng leso.